Invitu tutti dui a na sirata di jochi da tavulu tra amici, sapennu ca a tutti due piaciunu li sfidi ntilligenti. Li fazzu assittari pi casu unu accantu a l’autra. Poi suggirisciu ‘n jocu di coppia e li fazzu jucari assemi. Si vardanu, ridunu e s’accorgiunu di piacirisi.